<hesitation> Fagnamboarana champignon <noise> raha hanendy ananjy anh, <noise> <hesitation> le izy voa avy ta bazary igny anh de sasanao madio si satria sy fantanao hoe avy taiza sy taiza i tany nandianany igny, de avy akeo anh atainginanao lapoaly anh de andrasanao mamay sara menaka, de ilay champignon anefany anh <noise> ataonao sira na ataonao episy zainy tianao zany de arotsakanao amin'ny menaka efa mafana de avy akeo hingainao am'izay.